ببدأ في سؤالي عن المسيرة المهنية شنو الشيء اللي تمنيت لو عرفته في بداية مشوارك المهني عشان نعرف تجاربه الاولى ونصايحه للشباب.،السؤال الثاني عن الشهرة شلون تتقل- تتأقلم مع الشهرة وشنو ايجابيتها وسلبياتها بالنسبة لك لفهم تأثير الشهرة على حياته. وشخصيته المهنية